जैविक पदार्थ होई छे ओकरा में कोई रासायनिक। पदार्थ नि लगे छे कीटनाशक कोई तरह से। आनुवंशिक जीव के संशोधित के बिना ही उग। सके छे पारंपरिक खेती के तरीके से उगाई जाई छे। जेकरा में सिंथेटिक रसायन के उपयोग करे जाय छे।